சமீபத்திய தரவுகளின்படி சராசரி நபர் ஒரு நாளைக்கு. பல முறை சமூக ஊடகங்களைச் சரிபார்க்கிறார். மதிப்பீடுகள் ஒரு நாளைக்கு சுமார் காசோலைகளை. பரிந்துரைக்கின்றன ஒவ்வொரு காசோலைக்கும் சுமார். நிமிடங்கள் செலவிடுகின்றன இதன் விளைவாக. மொத்த தினசரி சமூக ஊடக பயன்பாடு சுமார். மணிநேரம் மற்றும் நிமிடங்கள்.